Ajáán ikhúúnꞌ na̱ni̱ méjúnꞌ komídó neni̱ méjúúnꞌ ne̱xx ne̱ni̱ méjúúnꞌ ríꞌkhui̱, nigúxu̱u̱nꞌla neꞌgíi̱la agu̱ꞌ rá, ndeyo̱o̱ murí ma gúꞌdo̱ꞌ rí mi̱ꞌkhu̱ musú rá, neka áyóo̱ mu gúꞌdo̱ꞌ xndú rá, nekátsí náa̱ tiendá xndú rá. Neꞌkha̱a̱la ne̱ni̱ méjúún ra ne̱tsi̱ xógíꞌ rí mba̱̱yóꞌ, ma̱ni̱ mbá xndú jma̱a ra̱mbu̱ jma̱a mágá jma̱a axú rí na̱ka̱yóó komidó rá nixu̱ꞌmbúꞌmaa xkui̱ rá, neni̱ méjúnꞌ rá, niju̱mbii̱ꞌ méjánꞌ ikhaa rá, ngaa̱ ríꞌkhui̱ de ikhí nikhu xkui̱ rá. Ŋgaa̱ ne̱ni̱ méjúnꞌ yaꞌduun xtílá mangaa, neka má áyáa̱ xtílá rá, nirígu iyoo̱ꞌ rá, ni̱rubuu rá, ríꞌkhui̱ ni̱ru̱j, niru̱buu̱ méjánꞌ rá, ni̱tsi̱kha̱a̱ xku̱ rá, de ikhí wámbó nitsi̱kha̱a̱ rá, niju̱ ríꞌkhui̱ xku rá, ni̱ru̱khuii̱ xkui̱ rá, para que rí ma̱gúwíín piésóo̱ rá de ikhí xkhui̱ rá wámbó niru̱kuii̱ rá, neniiꞌ nirúgu iyaꞌ para que rí mba̱ꞌjíi̱ rá, de ámbó de̱jíí̱ rá, ríꞌkhui̱ niga̱a̱ wá jayuuꞌ rá neñu̱u̱ yaꞌduun duun wabooꞌ yo̱o̱ꞌ ne̱ nitsi̱ji jiaꞌ duwuu̱n rá, de ikhí ne̱ñu̱u̱ mágá, ne̱ñu̱u̱ áxú náa̱ rí ne̱ni̱ méjúnꞌ rá, de ikhí ne̱nu̱ xkhu̱ rá, ne̱nu̱ duwuu̱n náa̱ ríꞌkhu̱ xku rá, niju̱ꞌwíꞌ duwuu̱n ngaa̱ ikhí nixi̱ꞌŋúu̱ꞌ náa̱ xtílá para que ri ma̱ꞌni yaꞌduun xtílá, yáá deikhí niga̱a̱ wá ja̱yuu̱ xtílió rá, nira̱khuáá má míŋa̱, nira̱khuáá áxú, nira̱khuáá má chímba̱a̱ mágá para que rí maxná ma̱ꞌni ndasko̱ rí mi̱ꞌkhu komídó xku̱aꞌnii ne̱ni̱ méjún komídó rí ikhúún ja rá.